Mebɛpɛ dɛ nkyɛ menya akwannya na makasa afa nsɛm a woetwa mu ho anaa woesi pɛn ho kyɛn dɛ mɛkasa afa ndaamba nsɛm a ͻbɛba ho. Osiandɛ, ndzɛmba a woesi - woesi pɛn no, obotum aba no dɛ mfom bi wͻ hͻ a minyaa mu suahu a mɛpɛ dɛ medze botu <noise> n - nkyirmba fo, ama wͻaannyɛ dɛm mfom no ma ͻammfa ͻhaw a ͻtoo me no ammba. Na mbom, ndaamba nsɛm a ͻbɛba dze, obiara nnyim.